“Ohatran’ny kizitina ianao androany, ao tsara ve? Niady taman'olona tany ve sa hoe nisy olana hafa? Mba lazalazao sao de mba afaka hiaraha-mamaha ihany le olana e! Izaho anie tsy manaikitra e!"